ہراٹائما کہ ننا میڈیا نا ہیتے کینہ چائے او پرنٹ میڈیا مریک یا الیکٹرونک میڈیا مریک یعنی ہمو گڑاک کہ ہرا خواننگ ٹی ننا مونا بریرہ یا ہمو ہراکہ بِننگ ٹی اور ہُننگ ٹی ننا مونا بریرہ تو دانا اینو نا اگر وخت ٹی ہُرن تہ تو نن دا پان کہ ہخس کہ دنیا نا گڑا اریر دا کل مُچ مسنو ہندافتا ہی دامون ایمون چرینگرہ تو دا گڑا کنا خیال پائے سہی مرو۔ داخاطرا کہ اینو نن دنیا پائے اسہ گلوبل ولیج ئس جوڑ مسنے امر جوڑ مسنے انتکہ جوڑ مسنے دا داخسا بھلا دنیا دا ہنا دا بالکل کُژرینگا اور اسہ خالیئو خلق ئس جوڑ مس او دا خاطرا جوڑ مس کہ اینو اگر ای داکا توار کیو تو کنا توار داکا لکھا میل کہ مُر ہراڑے آخیرکو بندغے ہمو بھی بنک تہ ۔اور ہراٹائما کہ اودے چنکو درد ئس مریک اگر اونا درد کہ ارے میڈیا غا بریک تو داڑے کنے بھی سر مریک۔ دا دا دانا طاقت اے ۔ہندافتا تہٹی ہراٹائما کہ نن تینے پٹنہ ہُرنہ یا دافتا تاریخے پٹنہ ہُرنہ تو ننے دا گڑا خیر نن تو خنتون تہ لیکن ننے آ ہراکہ ہنوکاکو ننا پیرنگاکو یا بھاز پیرنگاک کہ اینو بھی ساڑی او او دا گڑائے ضرور خنور کہ وختس کہ ہراڑے کہ مخلوق مُچ مسکہ تو ہموڑے اسہ دھول والوس ہناکہ گڑا دھول خلککہ گڑآ ولدانا اسہ ہندنو ہیتس کہ ہرا ہمو وخت ئنا سردار نا کنڈا یا سرکار نا کنڈا کہ پاروئی اسکہ او سلیسکہ دادے خلککہ پاریکہ تہ اور اوکا پد بندغ اے بندغے پاریکہ اے ایدے پاریکہ ہندا طریقٹ ہراڑیکا کہ ہیت ہناکہ اور دافتے ٹی ایلو بھلا نشانی ہرا ہندادے کہ ننا ہرا اینو بھی ننا ہراڑے بزرگاکو پیراکو اوفتا مزاراکو تو اوڑے بھی ہرا ٹائما کہ مہمانک بریرہ تو اوڑے باقاعدہ اسہ وختس ارے دھمال نا دھمالے خلیرہ دھمال نا اعلان ہی ہندادے کہ بھئی ببو بندغاتے ہُربو گڑا پخیرک کہ ارے باقاعدہ ہر اُرا اوفتے کہ ہمو حساب ٹی اِرغ کریکہ۔ دا ننا اسہ بھاز متکنو رواج سے کہ چلسا بریک دا حد اسکا کہ ہرا ننا دا ملاک طالباک کارہ اُرا اُرا غا ٹکی ہلیرہ دا سال نوزدہ صد ؤ سی آن دانا تاریخ شروع اے۔ تو دا دا کل گڑاک کہ ارے دافتا ہراکہ یا اسہ بندغان ایلوئے اطلاع تننگ کہ ارے دا دانا مسکہ۔ ولدا دا ہیتے اینو ننا تینا تو امر کہ وخت ہنسا کرے ہندن داٹی بھی پوسکنو گڑا برسا کرے۔ وا کل آن مُست ہرا ٹائماکہ ریڈیو نا توارٹ مس کہ بھئی دا بندغاک دا کہ ارے ای ٹرانسمیٹر داسہ شروع مسنے دافتا بندغاتا توار کائک تو داٹی بھی اولیکو وختان ننا باوہ غاک ہیت کیرہ کہ مُچا خلق ئٹی اسٹ ئس مسکہ اور وختا بسرہ کل دامون ایمون توسرہ گڑا حیران مسرہ کہ دہننگا چُنکا گڑاغا دا توار امر بریک۔ اوکا پد واپس شروع مسر اخباراک بھی شروع مسر پرنٹ شروع مس اور دا اسہ بھاز بھلو انقلابس ایس۔ براہوئی ٹی اولیکو اخبار کہ ارے او ایلم اخبار اسکہ ہرا باقاعدہ پیشتما تو ایلم اخبار وختس ہندنو اسکہ کہ تُو آ پیشتماکہ ولدا واپس ہفتہ غا مس تو او پیرنگاک پارہ بلکہ ہمو بندغاک داسکان بھی اریراو ایلم اخبارے تو نن بھی خنانُن داسکان بھی خننہ تہ فیس بُکا او پاریر کہ نن اے ٹائما کہ پین ہچ الوکہ تو نن باقاعدہ توسنہ بھاز بے تعملی اٹ نن دانا انتظارے کرینہ کہ ہرا ٹائما پانزدہ دے یا تُو پورا مرو کہ دا اخبار برو۔ اور ولدا وخت کہ گزرینگسا کرے گڑا دادے خالی حوال اسکا میڈیائے گڑا التوس۔ ہُرار یرہ بندغاک ہرا وختسکا کہ دادے نہ بیرہ بھاز خوڑت بنرہ بلکہ دانا ہیتے سمجھیرہ اور دانا ہیتا ہنداخس یقین کیرہ کہ اگہ ریڈیو ٹی پائے کہ بھئی داسہ پورا پنچ منٹ مسنے اور اینا گھڑی اگر اِرا منٹ مُستی اے تو ولدا بھی او تینا گھڑی آ بھروسہ کپک ریڈیو نا پاروکا ہیتا بھروسہ کیک اِرا گھڑی منٹ مُستی کیک تہ۔ تو انتکہ دا بندغاتا گڑا نن اوفتا سوچنگ ئے بدل کین ہتین ہموڑے کہ ہراٹی ننا مقصد ڈھکوکے۔ اور دا مُچا دنیا ٹی مدا مدا مدا مدا ہندن شروع مس کہ آخر ٹی اگر نظریہ سے بھی اونا تبلیغ ؤ پرچار ہنداکا شروع مس۔ اگر نہ جاگہ سے آ بندغاتا ذہن ئے سوچے بدل کروئی اے تو اونا بھی کل آن بہترین انگا اور کل آن اثر والا ہراکہ اوفتے طاقت نظر او ہندا میڈیا نا نظر بس۔ اور اوکا پد ولدانا نن ہتینہ دادے عقیدہ نا باروٹ مذہب نا باروٹ ہُرنہ تہ تو دا کہ بھی نم تینٹ خنورے کہ دنیا نا ہخس بھاز چینل اریر کہ ہرا تینا تینا اسہ مخصوصو نظریہ سے نا پرچار ؤ تبلیغ کننگ کہ دادے ہنداخس کہ او بھاز زیادہ خرچ کرینو لیکن ولدا بھی دادے او چلیفسا کیرہ۔ اوکا پد ولدا نا ایلو ہراکہ گڑا تے جوڑ کیرہ او ہُرار کہ دا ہرا ٹائما کہ میڈیائے ہر بندغ خنک بنک خوانک تو اگر اوفتا مونا کنا دا گڑاسے نا چنکو تعریفس مس تو دا بندغاک کل دافتا یقین کرور دا خاطرا کہ میڈیا اگر یقینے تو کنا ہی گڑاغا بھی ہنداخس یقین کرور تو او بھی دافتے ٹی شامل مس۔ تو دا پورا میڈیا اسہ ہندنو پورواو گڑاس جوڑ مس کہ ہرا بندغے اِرغ بسنگ نا وڑان ہلیس جان جوڑی نا ویلااتا باروٹ ہلیس تا کہ لنگار ؤ ڈغار ؤ فصل ؤ اوٹی زہر اوٹی کھد اوٹی بھانڑ اوٹی بِج شاغنگ نا ولدا موسم نا ہیتان ہلیس دافتے اوکا پد داتا کہ سیاست آ ہتیس دین آ ہتیس ہرا ٹائما کہ ادب تاریخ تہذیب تمدن دا کل کہ اوار مسر ایٹی تہ تو میڈیا اسہ ہنداخسو بھلو طاقتس جوڑ مس کہ دا ہر بندغ نا مس۔ دا خاطرا کہ دا کنتو ہیت کیک کنا دُوی اٹ ہیت کیک نے تو ہیت کیک نا دوی اٹ ہیت کیک مسڑ تو ہیت کیک مسڑ نا دوی ٹی ہیت کیک ۔مارئتو ہیت کیک مار ئنا ہیتے کیک ہراٹائما مُلا تو ہیت کیک مُلا نا ہیتے کیک ہرا ٹائما لکھوکا خوانوکاتو ہیت کیک اونا دوی ٹی بزغر سے تو ہیت کیک تو بزغران بار ہیت کیک تو ہر بندغے ہراٹائما کہ دا ہندا حد اسکا سوچ ئنا ہیت حدا درے کہ بھئی ای نا اُٹ ای نا اُٹ تو ہر بندغ دادے تینا اُست ٹی جاگہ تس۔ ہراٹائما کہ اُست ٹی جاگہ تس تو دے ئنا روشنی ٹی بھی ہیتاک ہمر اسرکہ لیکن بندغ انتس کہ بنگکہ میڈیا غا گڑا او تینا سوچنگ نا ہڑساکہ رُخے ہمو سیڈا دریکہ ۔تو نن ہرادے پانہ کہ اینو میڈیا پبلک اوپنیئن ئے جوڑ کیک یعنی کہ بندغاتے اوفتا انتے بدل کیک ہتیک سوچے ہموہی لائنا ہتیک تاکہ ہرا لائن آ ایلو بندغاک سوچرہ۔ تو دا دا پاور ئے ہنداخس زیادہ تخک کہ ریاستاک دادے باقاعدہ تینا اسہ مہم نا بشخس جوڑ کرینو۔ اینو مُچا دنیا ٹی ہُرن تو دا گڑاک ننے نظر بریرہ ہمو قوماک ہمو ملکاک کہ ہرا دانا اہمیت ئے سمجھانو او ہندا حد اسکا دادا کاریم ہلیرہ کہ مُچا دنیا ٹی اوفتا اینو باقاعدہ اسہ ہیتس چلیک راج ئس چلیک اوفتا اور او ہراڑے ہنتس خواہر کننگ کیرہ تہ ہرا بندغاتا سوچے امر بدل کننگ خواہراو کیرہ تہ۔ لیکن ولدا بھی ہندا ضروری اے کہ نن پانہ کہ بھئی ننے ننا زبان اٹ کس اگر پائے تو نن اور ماہراک چاہوکا سُگھڑاک بھی پارہ کہ بندغ تو اونا اگہ دُوی اٹ نی ہیت کریس تو او نہ بیرہ نا ہیتے چائک سمجھک تہ اور ہمونا مطابق عمل کیک بلکہ او اسہ اُست خڑکی ئس بھی نیتو کیک اسہ بندغسے اگر او امریکہ آخری کُنڈ ٹی اے او ہرا ٹائما کہ خنک بھئی اسہ بندغس کہ ارے اُردو کیک براہوئی کیک بلوچی کیک پشتو کیک و ہمو ہرا زبان والائے اودے ہنداخس دوست بریک کہ او فوراً کائک اودا ہرفک حال احوال کیک تہ ابا نی دیرُس ہراکا بسُنس اور اگہ ہنداہی گڑائے میڈیا نیتو کیک نا زبان ٹی نیتو ہیت کیک تو اودے نیتو دا خڑکی او ودی کیک۔ ہرا ٹائما کہ خڑکی ودی مریک تو اسٹ ایلو نا زیہا ہنداخہ حد اسکا اسٹ ایلوئے چاننگ سمجھنگ دوستی کننگ اور قبول کننگ نا معیار بُڑزا مریک کہ پین کسس دُہنو طاقت ئس تخنگ کپک ہرا طاقت ئے کہ میڈیا تخنگ ٹی اے۔ ہنداہی ہموگڑائے کہ ہرا ٹائماکہ ای تینا ہیتے الیوہ ہرا گڑا کہ سچ ئے خنوہ تہ تینا نظرا بھروسہ کپرہ نے آ کیوہ تینا بنوکا ہیتے اِلیوہ نا ہیتے بنوہ اور انتس کہ برسا کرینے او کل ئے ای تینا دا خفا بنوہ اے خفا کشوہ اور تینا ذہن ٹی ہمو ہیتے تخوہ کہ ہرا ہیتے کہ نی میڈیا کنتو کرینس اول کنے تینا دوست جوڑ کرینس ولدا اوکا پد دوست جوڑ کننگا پد کنا دُوی اٹ کنتون ہیتے کرینس ہندا ہیتے اینو اسکا ای قبول کرینٹ ہندا پبلک اوپنیئن اے۔